Thomi se u vishem si më vjen, me pethkat çë gjenj e ngë kam ndutu ghust particolari, thomi se mmë përqejën pethkat një skaj vintage, një skaj të vjetrë, shumë herë i vjedh pethkat tatës o tim vëllai çë ë më i madh se u, però pran vishem si më vjen